Omi mizhn fa yi zanu mi ma nu fa ndagbma kuma mi ma zadwa magyi gyi ndagbma kuma ntnu-tnu yi njen ma zhn nma nu fa ma bwa yan magyi ygi ba she mi nufa ma gyi gyi ba ma bwa ma bwa yan gyi ma bwa nubwo fu demi ma ze abwa she mi zabwa milo miknu maka gyi ba gyi ma bwa bwa kuma tnu-tnu gomnati yan an ha zhn abwaho an zhn a gba ho ha bwa gyiba aji dadi haji da di nho rayiwa awo bo dagbma hapmi tu ho bwa kwo apma ofi oha byi n n maran ta ofi oha byi nmakaranta ho bwa ho biya nbukatayi kw nyasna bo sna ho ha bwa kwo ha bwa ngyi we nbo habwa hafi oha byi nchei un halo halo bayi nmakranta kuma nyansanu bosa ha bwa gyi wye nbuyi ha zhn yan sna chei nnabayi ha pwo lapia, kuma nn lonu abma bma yi lo lonu kuma adabmalo nwo lonu nzamayi lonu.